Mamlakatimizda asosan futbol, kurash va shaxmat kabi sport turlari keng tomosha qilinadi sababi <hesitation> futbol sport turi nafaqat mening davlatimda va boshqa <hesitation> butun jahon davlatlaridayam keng tarqalgan lekin kurash va shaxmat sport turlari keng tomosha qilinishining sababi <hesitation> bizning yoshlarimiz <hesitation> ko'pincha shu sport tularida yuqori natijalarni qo'lga kiritishmoqda.